Inteh keke lau i lau kekr kpi ilau ke dushi igwee cocek ke dur incera incera cocele de dur idonl co cek de dusha a anjii a dushi i beu kedushi ikor ama yande teh kekpeed a teteh eteh amawiyir biko dur igweheno biko baa. bike be iŋwa kekeiya tehhe sheke tehhe ni daa nishi kor baku bema ma sosai igwe eŋo ushu tehhe ushu iya a wejen nu sulehe eaa nu tehi toh ijuu i shuni shasheh a zii ba kuma i bakiu ikorko iki noh ocu oder, to ateh ete nu ocua, ana dushi igwe bika dur showe egwe shi goŋ shoiwe ne injii ko odoŋ baka a baa a gbee amaá a sha wejen na shukpihe ni ela n hwihe ni osaui na shulhe eaá ni a tehe biki ji kor sosai toh ni ocuhe ke shina use na a hwira ke kina kpeeá amhwa ni ahwira toh asha kusha a tuke ni ahwira. Bika kusha tuke ni a hwira hanu toh duk egwe e imbɔɔ asha teeh ikor toh asha tuke na ahira toh yande embɔɔ yam ka duŋ abom kuma a shoni egbah aka tara a kami shi ikoi kuma ideenyo kom ishi iya deenyo a heento atɔɔ a heento utɔɔnyin, ameek kana tushi bnána sheki yande eeh nyom sheke kpea, keke kpii igwe idee ideide bike doki igwe ireyinte she tahe wa nyin to keke shikpih ne hiwirke ne teehe kukuma a hwirke shi shumgwe nom nike teehe ni elea. biki ji ikoor keke yata ke gwehe unom ukama petic na koor nu unom sosai kahwa a hwema a. tuke ni ugba a duŋkhe toh ki denyo yande eteenyom keke kama tuki igwei shosai domin ni ocu é ígwel ni sho ke hake táá ke ke mayir báa bika her igwe hune táá ke ke maa unom hávbáá keke teeh bike teehe ikoor nisi ke tuke ni ugbah uhm.